الصراحة أنا <hesitation> أتفقد هاتفي تقريبا عشر مرات باليوم أو حتى أكثر، أستخدمه عشان أتابع الرسايل <hesitation> ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، إذا كنت أحتاج أبحث عن شي أو أتعرف على مواعيد لازم أشيك عليه، أحيانا حتى أستعمله لمشاهدة مقاطع الفيديو أو للإستماع للموسيقى، الهاتف صار جزء من حياتنا اليومية وبدونه أحس كأني فاقد شي مهم.